هي مليحة ممثل مشهور لأنهم ممثلين هم الأكثر شهره والأكثر مرفهين عندهم الصوارد وعندهم تأثير حتى على الناس أنا ذاك هو نأثر على الناس نأثر عليهم بأفكاري وندير هم كل <hesitation> ضد الصهاينة ومع القضية الفلسطينية و تحيا فلسطين و فري بالستاين تحيا فلسطين مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.